Eka, aminay any moa ka mbola misy zao mpanjaka zao, mbola mahery izao resaka fanjakana sy ny taranany, mbola manana mpanjaka fa <hesitation> ny hevitro manokana ny mampety azy no atao, raha izay moa zany no mampety azy, ny demokrasia de arahana arak'izay ny- ny eto amin'ny tànanatsik- misy antsika ty.